غسل الأسنان بطريقة صحيحة مهم جدا للحفاظ على صحة فمك، أول شي خلي عندك فرشاة أسنان ناعمة، ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، بعدين بلش بغسل للأسنان بإستخدام حركات دائرية خفيفة، خلي الفرشاة تمسك الأسنان من فوق لتحت ومن تحت لفوق ،خاصة في الأماكن اللي بين الأسنان، لا تنسى تنظيف جوانب الأسنان الخلفية اللي يصعب الوصول لها، بعدين إغسل لسانك برفق.